Gne micro onde moa zany izy io famanagny sakafo mangaseky igny e sakafo da hampidirigny amignao aaa izy io zany akoraha misy varavara zay sokafagny da apetraky ame plaque boribory zay misy raha pendegny amizay da lefa ohatry hoe afaky roa minitry afaka dimy minitry da mafa, gne sakafo amignao mafana izy fa sy raha hoe masaky samy hafa zay.